اللغات الي اطيق احكي بيها وافهما الانكليزي ، العربي، الكغدي ،التركي - تركي افهمو بس معغف احكينو - الفرنسي شوية ، يعني ما ما كثيغ - هاي هاي بس اللغات الي اطيق احكي بيها او افهما